kaʻu wā keiki, ka hele ʻana i ka ʻaoʻao komohana ma kaluakoʻi ma ka ʻāina o koʻu hānau ʻia ʻana ʻo Molokaʻi a me koʻu pāpā a ʻohana mā e holoholo. Ma laila mākou i ʻohi ʻōpihi ai nahā i ka hāʻukeʻuke. hele a lele aku mai nā pohaku i kai a leʻa i ka ʻolu o ia nohona pōmaikaʻi ma Molokaʻi.